أكيد طبعا مهم دراسة التاريخ عشان نتعلموا من الماضي، ونتعلموا تاريخنا، ويكون عندنا فكرة يعني كيف كان التاريخ، وكيف كانت الحضارات، وكيف تأسس كل شيء، وإذا كان فيه أخطاء في التاريخ عشان نتجنبها وهيكي، كله مهم. <noise>